لازم تنزل برامج رياضية على التليفون عندك وتقدر تحاول تمشي معاهم، لازم تروح الجيم، ولازم تتمرن تمارين كتير ليها علاقة بالبطن والسمانه والعضلات ،لازم تتابع مع مدرب عشان ينظملك التدريب، لازم تعمل نظام غذائي لنفسك تصاحب ناس رياضيين ممكن تتفرج على مسابقة كمال أجسام.